اكتر الموضوعات بتخليني مبسوطة اه مبسوطة لما اتكلم عنها، هي السفر والتكنولوجيا الجديدة، الحاجات اللي اكتشفوها العلماء وكمان الكتب الجديدة الاختراعات اللي نكون وصلنا لها واي حاجة تكون غير العادة وغير المألوف يعني.